Labakabat yeh benyin etkanule yeh bom ebebemen belalo leshe le buan ebelerne bah maa lechem are buen bebor le shehm berie vie ie beh pomu okara leh buan, lach pom. Oleana le-lbum, buan bada ben bee. byan aba beh Chu bekokie pienyin ehhe kpo the bie erce ene ki prepich Leya, ekenleyer belaule oleh ough oma pien leshani Okara kochumn Otamki tanh muran owes aree kich pomu mbe, yeah abeh pom pomebe eken leyeh benim begin, nde omaa, olien mabeh owe lesheh mah leske omitvice man ower enn leske, otshem betshen camu lejie lonan le bometh ormebocine, okon vay buan abuen are kie betenn lepel else oyuenka bo yuen mbe avel kie beh pomu mke oquenkabonnen eficenie oma pom bebom-cbiebie bie, afikima poran beban elaicbich-bil buom etikidzang abo najn ezie opie ochu chu letuch leshani lebrecenten lebielenten ehh ochibiecem Leshani pie nten ko yuor chi opomn mbe Lebuan ebue ebue, buon obielebich so that kebe bintin eneta eshays experikio yech geh pienen momen achuchu adzang ebom okang afer muan lemrumyu keho kao mun cem, bumman ach bierjén ayie ne Chie chore, madzure yemeya orrekini avch bie, beh komen olera, orkers- okan, emalmal oquoro Le-mpus omen owa lata, wikenemom arumo mmo achu allme yuor any leyeh yamu akpere pomu bepom abans, omaa pomle muan owen lee bemie benne, opom pom lemuan owch lebeie bemie an mie tohonianyin exee weh pome then, ekpayeh mamal oehui. Pom pom benyin okenken, oynrr Le butem ebueh gbedee, ke etzankie trang bom chie leknou mom elie wen the lilish, otahhki bnan ebue beyin ebrenyi onaki tentalsh equotes yurr qbedee agbent afipich lebiyan mion owen, yen piale are butar ebun-fina beeh bechukye lejiene opiats chie ko wan bey crie quon enginn prale yie kalo kel kel kel orem, rminn Plale ovem okparikwo, okperikuo belaule, mo Mie mymu prale of my webie, pese areketch ovie le miel le mpuomeh, miel abiebie chie, yeh rikie malábannum chie ko piel miel oweh kie shemeshion, spom pom lemid. lee bork yawa, Kie ohenbitshem Lemies, miel anke mpom Ke auh y noyo pom Boven welom oven and mualom arée ke eyno yno mad miel, egmorem bom bepual eberh agbenu ah filpigh le mpuo omen, intem miel ashe yeli malom, mualom athe weli miel efinabo mpam sure the the the yeh ree pien beh, bich ochiue omnicle ye louro okara omie lorem erge Laba cuie yeal kurki pom mbe lewanong le wunum so kie lebelihwa kil lenkilenu kie yea beel are bei jie eshichya ebobofariki faro, yeu pael fria lebufurr abufina ebonia lesie aya numm bay kalkeye kalo befom akara yeh tromen bedine quur leye-you that yeh yuor kubusin yen bnob buab kiyin akie kin opia epia bey boroyek kil yeh mamalke opis Müreyerine opia ben pie le yie, so yie chalieyalaba omen ewa omeh oyeh. Okara weh betromere leynyimu nyinh ehh beh kpe lesheya, beh mah kebayee, eyeh buan eyeh buan, yeh beh beh meh we bom kpoprat, buan befeh fen beh papa, beh papa ben fenfen buan, muan atelkileno elik papa, ah tshuetonne papa bych muan atelki leushy are truetrue mama oyeh, muan aregeh feh Ogboro, aregepoomy muan are maakie gbongbune gboru lee papa eyeh kangleang leang belaure tse bie olekti oleh kie eony bowan are kie pie, wower efenquam yeu bah kpo expe mpie lewele-lewele auch emals pis woch baie buon ebeye ben yurr yur bech yuan, yer borr leanfun ebne fing the exalki-kalo delvichive yevery kie pom Ochichie ekalo Ochichie teh pomkpo equor your ans Ochuchulenyin ehh kalinab nab nab beh mong puat belle ekeremy eeh bell, bell ebel bee fie feh bày Loum efnabo, bell lbee ben fie fen beldom efinabo, millorum pchu, ochn orne len torr egnoh ochebal ulloum, ochem ensa a pericline weh orie yeilie wnlnom, wulam Owah ah yielewer miel, efingto beernyi tse the the bee bie Kenn enje chich ebobi boboha, etshenbit-shem ley bienyam emiorr oyie so that ko ochuwe oboreye akweliye le bienmyon emion ebiere, such Ochuwe agafaw yebomu yeheh.